دا یوه ډېره ډارونکې صحنه ده، کله چې یو څوک د مرموز یا ناپېژند کس له خوا څارل کېږي. دا کار ممکن هغه کس ته رواني ستونزه پیدا کړي، له وېرې سره مخ شي، د پرمختګ لارې یې بندې شي او نور. کېدلی شي هغه مرموز کس د نومړي ژوند واخلي یا یې مال او شته ترې غلا کړي. څارل یا تعقیب ډېر بد عمل دی. موږ باید د خلکو امنیت خراب نه کړو.